Raha ny tsotra indrindra an, dia <hesitation> andrahoina amin'ny menaka ilay izy. <hesitation> Tetehina fotsiny aloha ilay akoho, satria tsy ilay akoho iray manontolo no andeha andrahoina, dia ilay ilay faritra izay tianao andrahoina izany <hesitation> hosorana sira dia <hesitation> ireny faritra voatetika ireny an no alefa ao anatin'ilay menaka mahamay. Dia miandry eo amin'ny roapolo minitra eo an, dia rehefa vita <hesitation> tokony hoe efa vita voaendy tsara ilay izy dia vita ilay izy.